<hesitation> Toetrandra amin-drô Tailandy àby iô zen̈y, irô Tailandy àby iô <noise> mirasa aroe zen̈y vanim-potoan̈a amin-drô: andra maiky, baka iô fotoan̈a ny malen̈y karàha zen̈y. De misy lera amy zay mafana, may, misy leta amy zay zen̈y mi- manintsinintsy. Avô mandomando tan̈y jiàby misy malen̈y miôvaôva arakaraka tamperatiora.